<hesitation> Firaikentam-pona kiva amin’ny tompony zao: <hesitation> izy zao an miambin-tanàna, tsy miala akeo izany izy, de <hesitation> izy koa an, raha vao tsy akeo tompony de malahelo izy an de raha vao tsofiny vao antsovanao indray mandeha izy defa iny izy tonga avy akany tsy mila mandignindigny izany, de raha vao tsy akeo elaela anao de mioaoa fogna izy.